Men choy ichishni afzal ko'raman. Choyning tinchlantiruvchi ta'siri stressni kamaytirish va ruhiy holatni yaxshilashda yordam beradi, shuningdek, choy ichish an'analari, masalan, qisqa vaqt ichida do'stlar yoki oila a'zolari bilan vaqt o'tkazishga imkon beradi.